हिम नदि हिमालयमे बननबारो एक नदिया हय जहाँ कि जाणो महिना मे पालो पणके तमान हिउँ जमा हुईके पहाण बनजात हय और मौसम परिवर्तन सँग जव थोरी थोरी गर्मी के कारण से हुंआ कि हिउँ धिरे धिरे पिकलके पिकलतहय और पानीके रुप लेतय तरे बहत हय और बोसे हिम नदि कहो जात हय ।